<hesitation> ri chikop mas este che este utz che kb'an uche are ri <hesitation> tz'i ri buen kempij are ri tz'i como are ri este apesar ke qache ki chanik no es te chijej ri jay <hesitation> wuchi ki bek' wnaq wi are ke kanj chijay kil wu chijaj y ke <hesitation> keple kech kchejej rech qache ri el qo'm kok chpom i che jun chiop este are ri tzek' mu ak' mas tz'ek' como are' ke sin qaqche qal ke kayij jan hor ojko'lik ya sab chirij jan hor xb'ixnan taq ya xkojsaqrik entoces chaa' kinb'ij <hesitation> arre jun chiop aré rí